Një këpucë përbëhet nga disa Copa. Tabi është copa e poshtme e këpucës, e cila bie në kontakt me tokën. Bëhet nga gome ose lëkurë. Copa e sipërme është ajo që mbulon këmbën, e bërë nga materiale si lëkura, pëlhura ose sintetika.